ס'דא א חי' <hesitation> א פיש וואס הייסט די האמבאק וועיל און זיי קענען זינגען זייער זייער קאמפלאצירטע און אינטערעסאנטע ניגונים <hesitation> די סיבה פארוואס זיי טוהן עס איז נאך <hesitation> איז נישט אזוי באוואוסט אבער איינער פון די סיבות איז אז ווען ס'איז צייט צו מאכן נאך חיות רופן זיי אזוי די פרויערישע האמבאק וועילס.